<hesitation> Io zany an, misy karazany roy zany fomba fitehirizana hena, ny raika zany an antsaly, a antsaly zany an, i hena iny zany an tapitapahina de atapy haign'andro, atapy haign'andro an de na atono aminà <hesitation> ata-atao maigna aminà afo de le faharoy an atao anatina congelateur na frizidera, dia zegny ny fomba fitehirizana hena raha aminay akany.